Nonno jirgiwa wurngo fuɗɗata yahdu e nder ndiyam. To injiwa maga huɓɓama, sai fankawa maga fuɗɗa wirnuuki, daga ɗon sai jirgiwa fuɗɗa yahdu e leydi, so arɗiɗo jirgiwa ngan jaaɓi jirgiwa min waɗi yahdu sai nyo'a gonga inaare, daga ɗon sai jirgiwa fuɗɗa doggudu e nder ndiyam e ndasho.